من أكثر الأشياء الغريبة إللي استوت لي في حياتي وإللي ما أبغي أكررها لأن هو شي غريب إني لما سافرت الهند شفت ناس تعبد أصنام، وناس تعبد البقر، وناس تعبد أشياء غريبة مرة، ما أعرف كيف ذيلا يفكرون؟ هذا الشيء كان غريب بالنسبة لي وغير مألوف.